Kwa sauti wakufua "twichiti tichi chiii chiiii chiii, bado dodododo" kutumvalia hana alafu mve va wakati walucha umuka huchapia kavera ma vengi wakamfata